زیپونه د ټوک دوه پټی لري د غاښونو یا سلایډرز سره کله چه سلا‌یدر پورته کړئ دا غاښونه سره یوځای کیی، <hesitation> زیپ بندوي، کته کول یې غاښونه جلا کوي، یا هغه دندانې زیپ خلاصوي، په پای کې یې یو کوچیني تمځای د سلایډر د رالویدو مخه نیسي، چه اجازه ورکوي تر څو جامې خوندې کړي.